مشروبي المفظل ما عنديش مشروب مفظل فيه حطيت على الحقيقة يعني كل حاجة وقتها والجو بتاعها. ساعات نحب نشرب سيترونات ساعات نحب عصير برتقال ميلك تشيك مش ياس نحبها يظهر لي هكايا. سهل تحضيرهم خاصة العصير الغله تشد الغلة تعصرهم ودلما إذا كان ليما البرتقال تزيد السكر ساعات.